Mebjpj dj mebjtsena wiadze a atowerjnkyjm biara nnkc do wc mu kyjn dj mebjtsena wiadze a bcn biara nnkc do wc mu. Siantsir nye dj, bcn bckc do a, nna ofi nyimpa bi a wcayj n'adwen dj cbjma djm adze no aba na mbom atowerjnkyem dze, obiara nnhu beebi ofi na osi so a, nkwa a yjsjj na egyapadze a csjj no, cyjj nna cdccso ntsi mebjpj dj mebjtsena wiadze a atowerjnkyjm biara nnkc do wc mu.